فما لعبة نحب نلعبها مع أخواتي ومع أصحابي هي لعبة شعبية ديما نلعبوها الناس الكل اللى هنا في بنزرتي منطقتي وذارلى في تونس كاملة معروفة يعرفوها يلعبوها ديما كي يبدو ما عندهم حتى شي أسمها ولد-ولد وبنت اه لعبة شيقة بالحروف والمهم شكون يكون الاسؤع يعنى.